Awada ndiyamma haa dow fande a acca ndiyamman dolla alallita maroori ma laaba masin to ndiyam man dolli sei awaila marori ma haa nderndiyam man a acca ndiyamman dolla a acca marori man dolla be ndiyam man haa ndiyam man yarda marori man yarda ndiyamman fuu nden amema anana to bendi jam ajippina.